Zaho mahay biby miroro avao i lafa asotry ty andro. Ohatsy hoe misy ours rey zay any, anaty ala any. Ty antony mahatonga azy miroro mandritry lafa asotry ty andro o zany, iny zany ty anafanany tena mba tsy harary i sady mba tsy ho matin'ny nintsy iny satria ny nintsy andafy raha iarahatsika mahita fa da manintsy vatany zay. Da aleony zany miroro eo avao mba hahafahany miaro tena amy ze nintsy zay.